اللون البرتقالي كفكرني في الليمون، هو واحد اللون لكيرمز عادةً للفرح، والطاقة الإجابية، و البرتقالي كترتبط مع الطبيعة، ومع الفواكه والخضراوات